Se aiparavo vaera kiraitako sero va, se sepuere jaeva de que sekïrëï mopetï oo <hesitation> ojo se ndiveva jare ser aipokuakatu kiraitako jokua serova, <hesitation> esa, quisas mas cencillo ipuere vaera aiko, ayembo identifica como se rami, mbaetïta, aeka mbaenunga oo, ivira oo seveguara mbaeti ikavi, si no que mopeti o rustico, jae jokua mas ïpöräva.